जो हलकूजो घाव होन्दु ना तेकू एंटीसेप्टिक जुभी होन्दु डॉक्टर बिटिन प्रिस्क्रिबे करियु या डेटोल सेवोलों एक बीतीं साफ करीते